समय के माग अनुसार जनता लोगन पहिरन परिवर्तन करके पेनेला आजकाल के बाचा सबछे लेकर बुरवा तक वाटर प्रुफ के साथ साथ विना वाटर प्रुफ ज्याकेट सब बाजार मे विकला के कारण छे जानाता सब अपन माग अनुसार समय समय मे यि जयाकेट सब प्रयोग करेला जैसे की बर्खा याम मे आदमी सब वाटरप्रुफ प्रयोग करेला त गर्मी मे पातल ज्याकेट प्रयोग करेला ।